हाँ भाई, ये अमेरिका की कही छे भाई, अमेरिका की, अमेरिका को खानो, अमेरिका खाना में तो कही रहे। भाई, मास मच्ची रहे न असी चीज न रहे। ब्रेड वहाँ पर लोगबाग खाईत, पर हाँ, आजकल अमेरिका में भारतीय खानो को बहुत चलन चली गयोगए। आजकल अमेरिका में लोगबाग भारतीय खाना खाना पसंद करें अमेरिका में तो कही छे। भाई वो लोग कही खावा हजच, ब्रेड रहेज। न उका उपर कही थोड़ो भोट डाली देज, न पिज्जा पिज्जा कही खावा करें। भाईपे आजकल अमेरिका में लोगबाग भारतीय खाना खाना खाना पसंद करें। भारतीय खावा हजच, ब्रेड रहेज, न उका उपर कही खावा करें भाईपे।